Ekyisoro kyayi ekyangazire omwe bisoro byosi yengoko kusangwa engoko, siyiwithe etabu nomundu kandi engoko yikanakubukaya omwagyakya wukabuka, engoko wanganalyayu ne family yawu imwatsema mwatsangatsanga ne family yawu